انا اجيد السباحة انا نعرف نعوم ياسر نعوم ياسر ونعوم مليح لكني ادا في عاصفة هكدايا يكون عاصفة قوية بحرية ادا منغرقش انا جابلي ربي نفرق انا مافية والو انا رقيق تسمى جابلي نغرق